gott kvöld Ríkisendurskoðun fullyrti í fréttatilkynningu árið tvö þúsund og þrettán að miðað við umfang bótasvika í Danmörku gætu þau numið allt að þremur og hálfum milljarði króna árlega hérlendis danska skýrslan sem byggt var á var hins

vegar bara skoðanakönnun auk þess sem meinleg þýðingarvilla skekkti niðurstöðuna þrátt fyrir það voru þetta meginrök stjórnvalda fyrir því að herða mjög eftirlit með greiðslum Tryggingastofnunar allt um þetta hér rétt á eftir og ég bendi á að umfjöllunin er textuð á síðu átta

í menningunni verður stiklað á stóru á

sem fór fram í Reykjavík um helgina undir merkjum Hönnunarmars allt frá strigaskóm úr plasti sem safnað var úr sjó til landsliðsbúninga og með

en þá að meintum bótasvikum helgi Seljan og Guðmundur taka nú við en allt að þrír og hálfur milljarður er svikinn árlega út úr almannatryggingakerfinu að mati Ríkisendurskoðunar sem leggur til hert viðurlög við bótasvikum nákvæm tala um bótasvik er ekki til en í Danmörku telja menn að þau nemi þrjú til fimm prósent og ef við gefum okkur að bótasvik á Íslandi séu svipuð og í Danmörku að þá nemur nemur það tvo til þrjá komma fjögur milljörðum á árinu tvö þúsund og ellefu brýnt sé að herða eftirlitið og

Tryggingastofnun rýmri heimildir til að beita viðurlögum nú í tölum Tryggingastofnunar kemur fram að að það liggi á bilinu níu til

tíu milljarðar í svikum í bótakerfunum

til eftirlits þáverandi félagsmálaráðherra vísaði sérstaklega til niðurstöðu Ríkisendurskoðunar þegar lagasetningin var gagnrýnd og tók sem dæmi að fyrir þá rúmu þrjá milljarða króna sem töpuðust með bótasvikum mætti fjármagna sjö starfandi framhaldsskóla í heilt ár og

bætti við að bótasvik væru einfaldlega þjófnaður sem skaðaði okkur öll allt að fimm prósent allra bótagreiðslna þegar maður fer að glugga í þá skýrslu leiðir það líka í ljós að vinnubrögðin

dönsku aðilum að áætla bótasvikin í

er verulega ámælisverð í ljósi þess að þessi

skýrsla hafi fengið mikla gagnrýni í Danmörku á sínum tíma sem var mjög hávær í dönskum fjölmiðlum fyrirtækið k m d vann skýrsluna dönsku k m d er hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar og selur hugbúnað til danskra sveitarfélaga og opinberra stofnana meðal annars hugbúnaðarlausnir sem halda utan um bótagreiðslur þessi mögulegi hagsmunaárekstur

við skýrslugerðina vöktu spurningar þannig að það var hugsanlega í þeirra hag að ýkja tölurnar þessi skýrsla k m d hún byggist á skoðanakönnun

starfsmanna sveitarfélaga og almennings hvað þau álíti að mjög óvönduð aðferðafræði að byggja áætlun á umfangi bótasvika bara á skoðanakönnunum en ekki á raungögnum í raun og veru á sama tíma og skýrsla k m d kom út í Danmörku hafði fyrirtækið Deloitte unnið samskonar skýrslu fyrir dönsk stjórnvöld niðurstaða hennar var að bótasvik og ofgreiðslur úr félagslega kerfinu og

almannatryggingakerfinu væru mun minni en könnun k m d hafði bent til eða undir einu prósenti samaborið við þrjár til fimm prósent í skýrslu k m d Ríkisendurskoðun studdist ekki við skýrslu Deloitte skýrsla Deloitte er mun vandaðri að henni koma opinberir aðilar úr kerfinu bæði frá sveitarfélögunum og

á allan hátt áreiðanlegri Eiríkur segir að til viðbótar hæpnu heimildargildi dönsku skýrslunnar hafi útlegging Ríkisendurskoðunar verið villandi

á almannatryggingakerfið íslenska meinleg þýðingarvilla Ríkisendurskoðunar myndina enn frekar

eða húsaleigubætur í danska félagslega kerfinu þýddi Ríkisendurskoðun og staðfærði sem heimilisuppbót heimilisuppbót er hins vegar ætluð lífeyrisþegum hér á landi og stendur því mun færri til boða en húsaleigubætur sem í Danmörku líkt og hér bjóðast öllum á leigumarkaði og eru ekki á forræði Tryggingastofnunar heldur sveitarfélaga það er bara þetta gildi upplýsinga sem er svo mikilvægt að við séum að byggja kerfið og og leiða svona grundvallarbreytingar á réttri og góðri upplýsingagjöf en ekki upplýsingum eins og þessum sem Ríkisendurskoðun þarna í meðförum fólks

verður þessi tala til þess að og þessi áætlun til þess að hamla endurbótum ýmis ummæli sem voru bara vægast sagt ósmekkleg og þessi orðræða og þessi niðrandi orðræða um

örorkulífeyrisþega að þeir séu og afætur á kerfinu

auðvitað hefur þetta áhrif á hagsmunabaráttu okkar við þurfum að vera í stöðugri varnarbaráttu við þingmenn og ráðamenn þjóðarinnar jafnvel

að verjast þessari mjög svo ósmekklegu orðræðu þegar er svo almennt verið að tala um bótasvik hjá Tryggingastofnun þá er auðvitað verið að tala um ákveðinn ramma er allt annað en bara bætur til örorkulífeyrisþega það eru líka ellilífeyrir og það eru mæðra og feðralaun meðlag það eru vanáætlanir sem til dæmis

vanáætla tekjur sínar og stærsti hópurinn sem er að fá þá greiðslur sem að þeir eiga raun ekki að fá eru ellilífeyrisþegar meðal annars vegna vanáætlunar og svo eru það mæðra og feðralaun og þá erum við að tala þar um fólk sem er í sambúð á börn en er ekki skráð í sambúð en örorkulífeyrisþegar eru lang lang minnsti hópurinn en einhverra hluta vegna

þessum svikum á örorkulífeyrisþega eftirlit Tryggingastofnunar var sem sagt hert til muna árið tvö þúsund og fjórtán á grundvelli danskrar skoðanakönnunar á meðan stjórnmálamenn bentu ítrekað á lífeyrisþega og ýktu jafnvel tölur Ríkisendurskoðunar en hverju skilaði það hafa milljarðar milljarðar skilað sér árlega í kassann helgi og Guðmundur

skoðuðu tölfræðina og ræddu við ríkisendurskoðanda tryggingastofnun hafði fyrir útgáfu skýrslu Ríkisendurskoðunar haft virkt eftirlit með bótagreiðslum á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og fjórtán komu upp milli fimm

sex hundruð mál á hverju ári sem talin voru þarfnast skoðunar eftirlitsins tæpur helmingur þessara mála varð ekki tilefni ástæða þess að greiðslur voru stöðvaðar var nær

rakin til mistaka sem oftast nær skrifuðust á bótaþega en einnig Tryggingastofnun sjálfa hrein og klár bótasvikamál voru hins vegar um og undir einu prósenti af þeim málum sem eftirlitið tók til skoðunar ár hvert allt frá því vera eitt tilfelli árið tvö þúsund og ellefu í tólf tilfelli árið tvö þúsund og þrettán auknar eftirlitsheimildir og virkara eftirlit í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar breytti þessari tölfræði lítið tvö þúsund og fimmtán og sextán fjölgaði bótasvikamálum lítillega fimmtán og átján þau sömu ár sé litið til þeirra upphæða sem spöruðust á ári vegna eftirlits og þess að greiðslur væru stöðvaðar hvort sem var vegna mistaka

eða bótasvika hafa þær tölur heldur ekki hækkað á árabilinu tvö þúsund og ellefu

tvö þúsund og þrettán var ávinningur af eftirlitinu á milli áttatíu til eitt hundrað og þrjátíu milljónir króna á ári eftir útkomu skýrslunnar og lagabreytinga með hertu

eftirliti var ávinningurinn svipaður eða hundrað og tvær milljónir tvö þúsund og fjórtán og hundrað og fjórtán milljónir tvö þúsund og fimmtán árið tvö þúsund og sextán var ávinningurinn sextíu og tvær milljónir króna en uppgjör þess árs er ekki lokið hluti af viðbrögðum Alþingis við skýrslu Ríkisendurskoðunar þess ákvæðis bendir þó ekki til þess að milljarðar séu sviknir út úr kerfinu af lífeyrisþegum á hverju ári og svo verðum við líka að fara leið Norðurlandanna með það að herða og auka eftirlit með bótasvikum fjórir til fimm milljarðar á ári sú aðgerð leiddi það í ljós

þúsund og fimmtán var eitt slíkt mál

einn aðili sem þurfti að greiða til baka bætur með þessu fimmtán þessu fimmtán prósenta álagi eftir á að hyggja miðað við þetta aukna eftirlit sem Tryggingastofnun fór í og heimturnar úr því

að þetta hafi verið ofmat hjá ykkur við erum að jafna þessu saman er það að við höfum löngum

væri fært yfir á kerfið okkar þá gætu fjárhæðirnar numið sem bótasvik í almenna bótakerfinu eru sérstaklega skaðleg og draga úr getu stjórnvalda til að styðja þá sem á

en í Danmörku var þetta strangt til tekið ekki rannsókn heldur skoðanakönnun meðal starfsmanna eftirlitsdeilda sveitarfélaga og dansk almennings og hún tók bæði til félagslega kerfisins og almannatryggingakerfisins

ekki sambærilegt í raun og veru sko það sem ég nefndi áðan kerfin eru svipuð hvort heldur

þetta væri meira í ætt við skoðanakönnun

um þar þetta var samt aðalatriðið í fréttatilkynningunni sem þið senduð út og þetta var það sem

í fjölmiðlum og þingmenn og ráðherrar notuðu til að

við töldum þau vera það lík að það væri ástæða til

í Danmörku þið takið eitthvað sem heitir heimilisuppbót sem örorkulífeyrisþegar geta fengið og þýðið danska orðið

við um húsaleigubætur þetta er svolítið óheppileg þýðingavilla hefði maður haldið já já auðvitað getur það verið en þetta er þá meira það er mjög vont að

í þessu kerfi og við biðjumst velvirðingar á því getum ekki annað í skriflegu svari

af viðtali Kastljóss

tvö þúsund og þrettán hafi ekki legið fyrir rannsókn á bótasvikum í íslenska almannatryggingakerfinu til þess að leggja áherslu á að um verulega fjármuni gæti verið að ræða hafi Ríkisendurskoðun stuðst við skýrslur um bótasvik í nágrannalöndum okkar ekki var gengið út frá því að umfang bótasvika væri endilega jafnhátt hér á landi og í Danmörku eða í Bretlandi þar sem ekkert mat um slíkt hefur farið fram danska skýrslan var því einungis notuð sem dæmi ekki sköpum varðandi þær ábendingar Ríkisendurskoðunar sem fram komu hafi einhver misskilningur orðið við túlkun skýrslunnar árið tvö þúsund og þrettán biðst Ríkisendurskoðun velvirðingar á því stofnunin leggur hins vegar áherslu á að slíkur misskilningur hefur ekki haft nein áhrif á meginniðurstöður skýrslunnar um mikilvægi þess að skilgreina og meta bótasvik og mistök og efla eftirlit með bótagreiðslum segir í svari ríkisendurskoðanda það rímar hins vegar ekki við framsetningu Ríkisendurskoðunar og talsmanna hennar við útkomu skýrslunnar árið tvö þúsund og þrettán í fréttatilkynningu sem send var fjölmiðlum og vísað til af talsmanni embættisins sagði orðrétt ætla má að bótasvik í almannatryggingakerfinu hafi numið allt að þremur komma fjögur milljörðum króna árið tvö þúsund og ellefu Ríkisendurskoðun telur að efla þurfi eftirlit á

þessu sviði meðal annars með því að rýmka lagaheimildir Tryggingastofnunar til að afla og vinna með persónuupplýsingar þá eigi að rýmka heimildir stofnunarinnar til að beita viðurlögum við bótasvikum með öðrum orðum var útlegging á umræddri danskri skýrslu beinlínis lögð upp sem röksemd fyrir því að herða eftirlit og viðurlög við þeim miklu meintu bótasvikum sem Ríkisendurskoðun taldi að færu fram

hér á landi flókið almannatryggingakerfi í Bretlandi veldur því að vangreiðslur eru þar síst minni en ofgreiðslur að sögn Eiríks

kerfið er í raun í jafnvægi í ójafnvæginu en eins og Ellen bendir á þá er oft misbrestur á því að lífeyrisþegar fái þær greiðslur sem þeir sannarlega eiga rétt á og rétturinn til leiðréttingar sé ekki sá sami og skyldan til endurgreiðslu þegar Tryggingastofnun telji sig hafa greitt of mikið hér er eitt slíkt dæmi þá kemur í ljós að þetta helst nánast jafnt í hendur þær greiðslur sem eru ofgreiddar og

vangreiddar þannig að öll umræða um bótasvik og siðleysi meðal öryrkja verður að endurskoða í þessu ljósi og og eru mjög varaverðar við erum því miður að fá

mörg dæmi inn á borð til okkar þar sem örorkulífeyrisþegar eru ekki að fá þau réttindi út úr Tryggingastofnun sem þeir eiga sannarlega rétt á

er með barn á framfæri hún fær meðlag frá sömu stofnun en hún hefur ekki fengið neinn barnalífeyri hún á rétt á barnalífeyri barnið er tíu ára gamalt þannig að hún hefur farið á mis við barnalífeyri í tíu ár og það eru á bilinu tvær til þrjár milljónir sem hún hefur farið á mis við hún getur sótt tvö ár aftur í tímann og það má reyna við fjögur ár aftur í tímann en hún fer alveg örugglega á mis við greiðslur í

ár ég geri ráð fyrir því að ef hún hefði svikið út svona barnalífeyri sem ég veit nú ekki hvernig hægt er að gera

að hún hefði þurft að greiða allt til baka með fimmtán prósenta vöxtum auðvitað þykir okkur einkennilegt að stofnunin hafi ekki áttað sig á því og vakið athygli konunnar á því að hún geti sótt um barnalífeyri svo er líka spurning ætti hún að hafa þurft að sækja um barnalífeyri ætti sjálfvirkt í kerfinu að ef þú ert með barn á framfæri og meðlag og í þessari stöðu að þá fáir þú bara

þarna erum við að tala um einstaklinga sem eru kannski með hundrað og níutíu til tvö hundruð þúsund krónur á mánuði í framfærslu sem örorkulífeyrinn gefur og þá er auðvitað skelfilegt að verða þá af barnalífeyri ef þú ert með barn á framfæri þetta gerist allt of oft og við höfum bent Tryggingastofnun á það að þeir þurfi að vera meira leiðbeinandi þegar fólk er að koma inn til þeirra í fyrsta skipti og vera að fara yfir málin og réttindin

það sé gott eftirlit með skattkerfinu okkar og við viljum auðvitað að það sé gott eftirlit með

sem þjónusta fatlað

og og langveikt fólk en við viljum líka að opinberar stofnanir standi við sitt og greiði í tíma og greiði vangoldnar greiðslur við fyrsta tækifæri alveg eins og þær gera kröfu um að þegnarnir geri það Þorsteinn Víglundsson félagsmálaráðherra verður gestur Kastljóss á fimmtudag þar sem hann ætlar að fara yfir þessi mál fyrir hönd ríkisstjórnarinnar annað kvöld verður hér til umræðu niðurstaða rannsóknarnefndar um sölu Búnaðarbankans en sú skýrsla verður kynnt á morgun en nú skiptum við yfir til þar sem Hönnunarmars verður tekinn til kostanna gott

kvöld níu greinar hönnunar lögðu undir sig á Hönnunarmars sem var haldinn í níunda sinn nú um helgina

sýningar með listrænum stjórnanda fleiri samsýningar og

mörgu flottu að moða það sem maður greinir helst er að mér finnst afturhvarf eða

á handverk

nota tæknina til að komast nær náttúrunni aftur stóru málin maður finnur fyrir þessu í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 við vorum að velta fyrir okkur hvað við viljum gera sem hönnuðir

og arkitektar í dag í baráttuna um betra líf þá erum við að tala um mannskepnuna og móður jörð

að hver og einn einstaklingur tileinki sér að breyta sínum lífsstíl til að raunverulega hafa áhrif þar getum við komið inn sem sýndi gróskuna í grafískri hönnun við stefnum í heim

reiðufé er að hafa of miklar upplýsingar um

tækið til að vernda okkar einkalíf leyfa fólki að sjá

þegar við erum að hanna og sýnum einn hlut í lokin er svo mikið sem við gerðum sem kúnninn vildi ekki þetta er þetta er samansafn af því sem

kannski á gólfinu þetta er hugmynd sem var hafnað hugmyndin mín var hafa aðalhlutverkið að a gerillinn fengi eina hlið gleyma þessu en þykir oft vænt um hlutina sína það er alveg gaman að þetta fær líf hér

sigur í lokin að fá að sýna þetta einhvers staðar reiftíska reif viðburður við erum bæði með reif og að rífa aðeins í tískuna við erum

breytum ákveðinni hegðun hjá okkur getum við breytt heiminum sex fatahönnuðir sýndu verk sín á Reykjavík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

við

grafískir hönnuðir mikið af fatahönnuðum við erum að skapa fyrir fólk í skapandi geiranum að vinna saman og

mátti sjá hvernig þekkt vörumerki líta út ef Íslendingar notuðu enn

og í Vesturbæjarlaug voru tillögur að nýjum

landsliðsbúningum til sýnis fyrir listir og íþróttir þetta verður sameiningartákn okkar við vorum að vinna með myndefni sem okkur finnst vera íslenskt það sem við finnum í íslenskum hversdagsleika eins og

storma sem ganga yfir landið veðurkort og íþróttavelli af því að við nýtum

vonandi verða á næstu Ólympíuleikum gangandi inn á völlinn og Svala Björgvins og Egill Sæbjörnsson allir sem vilja

þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl